<noise> <hesitation> mareen wila sa akamanik pues tah na wuura meero je' la completo sino que wach nawuura je' sa je' sa ocho horas o talve la wuura va la mero mero nawuura pues uche' janaj aq'ab' completo nawuura va.